Mebɛpɛ dɛ mɛtsena asaase a ewisɛm anaa krɔno biara a nnyi mu kyɛn dza atowerɛnkyɛm sisi. Siantsir nye dɛ ɔbɛyɛ yaw dɛ wo nua a ɔwɔ nyansa bɔdwen na ɔapam bɔn afa woho. Na yɛfa no dɛ atowerɛnkyɛm dze ɔyɛ Ɔbɔadze nara ne nhyehyɛe ma ɔpɛ na ɔyɛ.